<hesitation> Elephant mamo <hesitation> mamôrogno mamôrogno ekipan'ny lafamillenjare zareo satriao ra ôhatra oe misy manafiky ny ambadiky, de hitanilay ahila, de mifamonjy, igny zô lai agnisany mahatonga zareo mamôrogno ekipa karazany oe lafamille.